Nyaku kuim morem permesta kayang mener mesuraru kaya menerot teu se <hesitation> eluar umorem tentara, hm kuak tuni ih tuniyaku kukelas seanapku kelas anam kuri pe bisa tamatan taangkei selamo karna tinempo meimi sakiripe tuju bla eh tuju taon ke depe bisa semekolah jadi keikela so anam kei- kei sela mokan ah yeri, ki keri ikinot tamatan iiyeri moande momperangou humorem suraroh mae tumerima ah kei- kei wiam banuak kei lawaki- waki kamen titilah sumeret lodei bengih minaes su- sumuwa waki tembak, waki moka tembak iki kumelang, hah ma ae mete terima senjata waki <hesitation> inobonto waki <hesitation> apa ti maeh kei bagian lolak ki mae ka senjata mana mae wayam palinea mimana mae pasuwu mana mae palinine ambe rika bitumae. Hadi sume kei makelang terus ka ayong kotamobagu mae wakihi inobonto kila waki <hesitation> apa itiih e weane kuala selatiih paki lolak di bagian lolak tip kan senjata bitula wayam baya se teu kayo se lua <hesitation> amia neni mapase ma aewaya matingka swaya matimo, sup- supaya hematingkas kanam perangou, mekou pusen malo se erayat tematingkas kei timeri kei witumaya keiti mari mamo senjata okeimei tung mana mo maya kei- kei mei marenge kotamobagu kei menala oki medua tiga hari kei mewian daerah minahasaiih cuma ke boki wiape lalen kei papontar none sela- sela mei eh sela- sela mei selima sasiari permesta jadi katu wanea sih se selah- salah mei ka sari katu wanea he selah- selah mei ketareh si kamilarang meih si sumual lai sombah lasiwarou- warou seruah la sirut tenturambi. Se sela- sela ne permesta sea hem kei waki mokei tuma wimomi wawokpe tompaso baru kei parentangka <hesitation> toron itu si kawilarang si witumae kei lilanea pa ananou wi se musuh sarangen wia seah yadip pengorbanan luar biasa dan sem emusuh laker minate nikei sewo pirah nate dei pe setinenaan aker karna kekala anei sea sepanser teyeng, keike main te tikus- tikusan, woh sease weam pesawat udara nikei dela, jadi la akik kipinarenta jadi se sarangenei mei kasi kana kei sina rangola pinapale osane lae ee baya tinena andian kie leosob kana ampaelot tantoron itu jago tampaelot tane amerika koti nena ano taan di pape anen nerara, oh le boane hah ka ayo mikasi amurang kei- kei parentalangi sumoal heh. Nine oremena amurang timae, ae ora meni kasi karna nikei- kei pineleng empasukan nei ki pineleng ni kawilarang kombet kei- kei pinelena kiri pei kiri winean senjata berat baeleme senjata beratian kei <hesitation> hembren nitute taansa senjata butardi niweni kawilaran kei, wisan pel alaan keiki salalu pakereten wakeremeu empa- empadanga dei semusuh heh kei adangen kei e kei beane musuh, kei laker kasang <hesitation> em serangan- serangan wiani kei se- se minate se peng okorei mokola wiang apae ka ampit taan sep penom bayang ngelah kem biya ngontalun, ndari li oto, di li oto ntoron itu ma kelang tewayah, woh kei kai wiam ma, wih ea ndaerah tondano ni keikure. Em memera- merangen mea kei mekawal se sela- sela kei mae kei mae manam bahagian likupang nei disa pelaalaan ma- makawal se sela- sela nenei kebanyakan kawilaren su iwarou ei warou kwa kadang karna si warou tiih si makii teng kapal si mae mi senjata waki taiwan- waki taiwan sia si meimo waki labuan oki cuma yakem pedaratan, bayang ama empa perlune senjata, tek pua nangka asaan se <hesitation> erayat tou se apa mae ma terima senjata wik maengka asaan senjata bakiwaya taiwan nomai hi amerikai bitu, mei keyure kasa penderitaan nya yang permesta kimena ka- kakurala kei kuman no kela kaput tunu neng kaput tup pekanen, woh wei mako stengamati turi lerano kei mako dano nampodos, ene sobor nampodos empekanen nai sakei mar rumou. Itu, woh keiure kasa memuta- mutar wia <hesitation> minahasa iih kei humorem semerangan kawangkoan kei, e minate senem palian se tiga puluh lebe eminate seanem, rumuu mimana kasi keih- keih mali kasi sati nanaan nanei toro mana <hesitation> pinabetengan kei sumo sorang na fabrik belerang, kei timekel mana kamanam bewean fabrik ke belerang ta ne ereng erinengiso apa kabinom neam pesawat, kei timekel mana malia liseti nenaan, epa wule- wule ngante <hesitation> yesa teuh sepate mawuleng, adia kela kelerayat keit tumoro mayan soputan neneih, kei minggir tulubang lubang soputan tarekei sumes stor se teu sepalo nae kikuntung seblah setan moka macis sengkapoto, kei meros kei minerosana seblang kuyanga. Pa ayasa tanemalin sea mae wakihi, mang- mengea wakihi kotamobagu wewalna nimokat telu lawaki <hesitation> tompaso baru kawea rumah saki butulah. marenge kasi kakei minantaring seah, mo mei mo manang kei me- mena manangka suang neneih mana masarang nenei oh mana kei meme- memera mera ngele mana kei madang keiyadang ngenea kekurela kei malutu ndi pe eh lutu ungkan kei pemea neamou, kei ketu waneate kea pa lialine mata- mata, yadi kei sumoro mokei maya momana <hesitation> seblah remboken neih mana tataaran neih ata sla taaran, kei ma soro- soro tampa ka aio keining ka aio mi <hesitation> si wiwomo kelar tampa kei wiam banua yeih, kei wo pirataon wiah tuma keiri mentawia kakei pakeretan terusni panglima mei kawilarang suasi sumual sombah malin sealin sa kelaan, maimou, nuremou. Kei boki oki lang tandengan nei touliangon toudano nanei serangen anei yeyu morem adoh meimo semuri yeih waki ye tandengan ne touliang sekimirim surat se tentara witula, tea mopa tea monipa bean kenika kikou bantu neimokan yadi ki seomo mae maserang nisea laki pebantu nea momi emei demot ta sea susul kimea semerang se edoa nei, emate elaker hi, ki kiniri ma neamo ka surat, nuwure mokasan itu wime mea- mean meimou, kaato berita tadi pe pedi pe <hesitation> di pe <hesitation> apa beritaan itu <hesitation> eh bono ke ma aman engke moitea bono ke ma aman keri pe percaya woh kalinga ani butul moa manou kei pake tumpa neah pina renta mokanggini kawilareng tumumpa momih kei minae masusui waki pepakelan. Pina susuyanei baki pepakelan dang siselane panglimane ne apa minai sumusui witumae kimna cakoana wose <hesitation> musuh sankei mo bisa mabeanka ma ciritamou, ajar ni tu, torang disini lagi eh kei paren talani kumendan batalion kei eh ikawilaran sima- maem- maem mananda era likupang neih kawalen mananda era sigitar aermadidi neim paeyan woiyoh, satu peleton kei maeh torang lengkap nda da yang nda pengang. kei wiam malalumpe iih kei ka tolak prentah pa kawalen sih hi kawilaran simaewe, sima ew mana bagian amianen neih <noise> ka ayow mae waki apa keih, waki talun <hesitation> seblah mae aermadidi neih kiluminga oto oh keitumiarab. Miarab paya kokangen waya bayan senjata oh, ki pinarentai tela ni kawilarang bangon eh tumoor- tumoor- tumoor roulang peluru witung engsenjata, kimalinga oto kei kimelange lawosatu kilo keilaan keilila anala mena mola wiani ikou, keilila anala mare ngokeu, kei mareng rei pelolonei mae sia melolomin kei tangki mowarengou tangki liminga oto, yah ni marengi kayo mimana seblah <hesitation> aermadidi nenei, kei potare ne musuh, mana nelebetan aermadidi kei pinon taro ne musuh itu, kei rimoikarou mboo- mbo ana lima anam meter kei mina rurou itu keiri mokarou wuitu pi pemea neamou. Angkla tama temou wia sei tu itu eh tari semaru yah nyambitu beweleale lebetan jan toron itu kwa lelebetan lelebetja lelebetan wae iteng seragam ne weleale lebetan, keri moi karou uitu, woh eberenei tu sambungan nei seribuh, kiapa reen seribuh entelu kakei satu peleton oleah weanei sewitun sosor meila di mo menaang senjata malegu em menaan senjata neah, kei luma waya bitun tubir kumberong ela aen- aen seah kumiten tubir kayo mae waki seblah kei suluun nei odoh bewean daan neni inie matingkas wose tinenaan woseah kei lila nerayat tulah aduh eweweane tinenaan yah ohiyo kimareng lo mo batela lebetan kei hi marenge terus kayo minanang bagian sawangan nenei kampung ko sapa sawangan none itu, hah pontarene ka ampit gugu mina beani wetiih mina perangan niweti iyoh. Ah, mei makiiti terus lalen makiiti terus lalen kayo mimana apa kei mana tabin tongsea tongsea lama, pontar lane ne sambar nyawa mana ape emusuh sewetilah ho mena kei, ei winea- nea pe lakuman rakei maremuk tarekei kumelang mei witu lili kentung sea lama kae beaneimo kase sewitu emusuh kwa ewitu, taan pebebean neis sea kaela kayomi witu kei seri witu eneamoi sorop eyah keilumuwet sumae kasih masarang mae mana- mana, mana keih memang kei malutu kimarooh komouee besih okeisar eh serangen nea oweleh ya keri mosaki nelaan kei- kei numa pulu kei simuritiang kun. Woitu tutu ngane angkun woh kei pedisenea kei palo oneamou marentek ibine neamou wia pemea neamou wiangkun kimei mokan waki edanou waki baki mo teudano tilan dano sapa itu <noise> uluna kimni mena witula kei ebengi woh kei mareng sumop keitu mea ekaeng mae mana lumewet la apa keikit keilumutang supaya kei balasen nine ka ampit binalas neami ose meni mae ki maya mana mae maya weki wali- wali, seminate mana masarang nenei mana <hesitation> apa nenei riori iyoh mana masarang nenei oh teapa ayangan se musu minatemana oweta epaloboan nikernat mana ya noh nisea seri meteu ensapa ankiki meteu talun sea he ehteun jawa heri meteu sapa wana tipe kina ayoang kulang balena woh kei- kei manamou kei- kei lumeweti. Mei mana remboken- mei mana remboken kei- kei kei motom anatara langowan wo apa kakei meih mae wian daerah wiam pantei ih mei mana kei- kei melelangkoi wea timbuleng, timbuleng tiih bahaya mata- mata nea reen odoh yadis winunune timbuleng tiih minate karne winunu neah hi mei wian daerah wianikei memis tirahat wiah, laboo kaasan ciritai ka ayou minenge mana en tomohon mea mana apa pina sarangan nei paling blaker minate sewaki pineleng hem pineleng neih kei yure memean mana, pineleng waki imam bonjol ti maeng akerim mina tea, dah.